בְּתַכִּיד הָאהוּמָא עַשְרָה אֻלְקָּרָאם הַעַשְוָאִיִּים מִן סֵפֶר לְמִיַה, חֻמְסָה וְרְבְעִין תְמְנִיָּה אִתְנֵין וְתִשְעִין סְבַעְטַאש תְלָאתָה וְשִשְתְּשִין חֻמְסָה חֻמְשִין תְמְנִיָּה וְסְבְעִין וַחְד וְעֶשְרִין שֵתָה וְתְלָאתִין, קְנְתְמַנָּא יְקוּנוּ הָאַד אֻלְקָּרָאם לִי בְּגִיתִי.